Ny karazagna palitao ndraiky ediny misy ny atao hoe manteau de andro leha mangatsiaka be regny tegna tsara agnataovagna azy de misy koa ny veste i na <hesitation> tegna matetiky veste jeans regny ôhatra de andro kaofa mandrivondrivotro zay fogna magnatao azy fa tsy dia andro mangatsiaka loatra de misy ny palitao le juste atao antanagna na fihentigny mandry